بحب المكالمات اكتر من الرسايل لان المكالمات ببقى سامعة فيها نبرة صوت الشخص ببقى فاهمة قصده لكن الرسايل بحس فيها نوع من أنواع الجمود كده و مبكونش فاهمة قصد الشخص اللي قدامي ف ممكن يحصل بينا مشاكل لمجرد بس ان أنا مش فاهمة قصده